מ'רייניגט אויס די לאך פון שטויב און פון אנדערע באשטאנדטיילן, דערנאך זאל מען אנפילן די לאך מיט א ספעציעלע פילער און מ'זאל עס מאכן גראד און סמוד מיט די טול וואס איז געאייגנט דערצו, מ'זאל עס לאזן טרוקענען און איבער פעינטן ווען עס איז טרוקן.